тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
армысыздар қымбатты тамаша жыл подкастының тыңдармандары
бүгін біздің он алтыншы эпизодымыз
менің есептеуім бойынша менің подкаст бастағаныма бір ай болыпты
демек бүгін мерейтойлық подкаст
біздің бір айлық тойымыз құтты болсын
конфуций айтпақшы мыңдаған километрлік сапардың өзі бірінші қадамнан басталады
сондықтан кішкентай жеңістігімізді үлкен жеңіс деп қабылдап осы мерейтойымызды бірге тойлайық
сонымен біздің барабан музыкамыз қайда
бүгінгі біздің меретойлық подкастымыз қорқыныш батырлық және өзіңе сенімділік туралы болмақ
бұл жайында мен сәл бұрын фейсбуктағы тамаша жыл парақшасында жазып кеткен болатынмын
ыыы ол жерде менің марафонға қатысуым және ұзақ дистанцияларды қалай бағындырғандығым жайлы болатын
і менің көп достарым менің жиырма отыз километр жүгіретінімді айтқан кезде таңғалып қандай батырсың өзіңе сенімді қызсың деп айтып жатады
алайда сол кезде мен өзіме бір жарым екі жыл бұрынғы талшын елестейді
ол кезде мен жиырма километр тұрмақ екі километрдің өзін жүгіруге шаршап қорқып жылап отырып алатын қыз болғанмын
және ең алғаш рет марафонның қырық километр екендігін естіген кезде таңқалып бұл мүмкін бе деген қорқыныш сезімі де бойымды бойлаған жаулаған болатын
алайда алты айдан кейін ол сезімнің барлығын жоққа шығарып өз өзімді жеңіп алғашқы марафонымды жүгіріп өттім
алайда осыдан кейін менде сұрақтар туды
өзіңнің бойындағы қорқынышты қалай жеңесің
және батырлық пен өзіңе сенімділік деген бір ұғым ба
алты ай бұрын марафонға тіркелгенде және марафон командасына алғаш мен шын айтамын мен қорықтым
менде ешқандай өзіме сенімділік оны қандай дәрежеде қаншалықты жүгіріп өтетін туралы ешқандай да күтілім бір нәтиже туралы ойыма кіріп те шықпады
алайда мен өзімнің қорқынышымның барлығыны ысырып қойдым да талшын батыр қыз болу керек деп шештім
және барып тіркелдім жазылдым және дайындықты бастап кеттім
тіпті жарысқа екі үш күн қалғанның өзінде де мен әлі қорқып жүрдім
иә шынымен де дайындығым жаман болмады
алты ай дайындалдым
ол кездің өзінде жиырма отыз километрге дейін жүгірген кездерім тіпті қырық километрді де бағындырған сәттерім болды
ағаштың үстінде де мұхиттың жанында да құмда да таста да асфальтта да тауда да жазықта да шөптердің ортасында да барлық жерде жүгіріп көрдім
бірақ мен бәрібір қорқтым
ойладым ой күн ыстық болса не істеймін
күн ыстық болса денем күйіп кетсе ашып кетсе не болады
бір кезде мүмкін басым ауырып қалар мүмкін қарным ашар деген сияқты түрлі мәселелер болды
сөйтіп мен і екі үш күн қалғанда жұма күні жексенбі күні бізде марафон болу керек болған жұма күні ұйықтай алмай қойдым
сосын ойладым енді сенбі күні тағы ұйықтай алмасам онда марафон жайына қалады
сондықтан жұма күні кешке дәріханаға бардым да ұйықтататын дәрі сатып алдым
сол күні ішіп ұйықтадым

ыыы ұйықтауға болады екен деп ойладым
өмірімде бірінші рет ондай дәрі қолданып көрдім
одан кейін сенбі күні қайтадан сол дәріні іштім
алайда жұма мен сенбі күні мен шынымды айтсам ештеңе істеуге қабілетім болған жоқ
бір орында бөлмемде төсегімде отырдым ойландым
фейсбукта посттар оқыдым әйтеуір мәнсіз өмірге ешқандай қатысы жоқ істермен айналыстым
сөйтіп дәрімді іштім ұйықтадым ояндым таңғы үште
сөйтіп жүгіріп ы таңғы алтыда бастап кеттік
иә жүгіру күні бәрі жақсы болды
ойдағыдай өтті
және де марафон болғаннан кейінгі түні он төрт сағаттай ұйықтадым тамақ іштім шаршадым белім ауырды қолым аяғым еш жерім қозғалтқан жоқ
алайда одан кейінгі уақыттың барлығында мен бақытты болып жүрдім
себебі і мен өзіме дәлелдегендей болдым
және өзіме сенімділік пайда болды
мен і бір істі бастап соңына дейін жеткізе аламын екен ау деген бір і өз өзімді мотивация беретіндей тамаша күшке ие болдым
ал бүгін мен өз өзіме қорытынды шығардым
менің ойымша нағыз батырлық ол қорқыныштың жоқтығы емес
ол қорқынышыңа қарамастан алға қарай жүру
батырлық өзіңнің ішкі шайқасың оны жеңуің және одан кейін ары қарай күштірек ақылдырақ бола түсуің
ал өзіңе сенімділік одан кейін яғни қорқынышыңды жеңіп батыр болғаннан кейін пайда болатын қасиет
яғни өзіңе сенімділік өзіңнің бір істі істей алатын қабілетіңе сену
ал өзіңнің істі істей алу қабілетіңе сену тек қана қорқынышыңды жеңіп сол істі істегеннен кейін ғана пайда болады
және керісінше процесс жоқ деп ойлаймын
егер де қазір сіздің алдыңызда тұрған істер үлкен қорқынышқа толы және де мүмкін емес болып көрініп тұрса менің осы эпизодым сізге көмектесер деп үміттенемін
және де ең алғашқы бірінші біз өз қорқынышымызбен бетпе бет келуіміз керек
бізде одан басқа ешқандай шығу жолы жоқ
элеонора рузвельттің мынандай сөздері бар екен
өз қорқынышыңды таптап өткенде ғана әр істен күш батырлық және де өзіңе сенімділік қалыптастыра аласыз
соңында мен осы қорқыныштан өте алдым
демек мен келесісін де бағындыра аламын дейсіз
өзім істей алмаймын деп ойлаған істің барлығын орындауға сіз міндеттісіз деп
біз қорыққанда үрей билеген кезде алдымызда кедергілер пайда болып біз жабылып қаламыз
ол кедергілер басқа бізге ештеңені көрсетпейді
алайда сол қорқыныштықпен бетпе бет келіп бірнеше рет сол қорқыныштан өткеннен кейін ақырындап бұл істер үйреншікті бола бастайды
бір күні ол іс сізге түкке тұрмайтын болып қалады
және бұдан шығатын біздің екінші пунктіміз ол әрекет ет соңына дейін жеткіз
өзіңе сенімділікті әрекетпен сол әрекеттен пайда болатын жетістіктен артық ештеңе қалыптыстырамайды
сондықтан ештеңені ойламай қимылдайық іс әрекет етейік
және үшінші өзіміздің іс әрекетімізге тірек болу үшін дайындалайық өзімізді оқытайық дамытайық
сол арқылы біздің әрекетіміз білімімізбен оқуымызбен қатар ұштассын
және де ең соңғы айтқым келген нәрсе сәтсіздіктер мен қателіктер бізді өлтірмейді немесе қинамайды
али ньюхарттың мынандай бір тамаша сөзі бар екен
менің ең алғашқы бизнесім сәтсіздікке ұшырағанда мен қорқып шығып кеттім
бірақ аспан айналып түспеді деп
сондықтан егер де біз осы істеген ісіміздің бір жерінде жеңіліске немесе сәтсіздікке ұшырап жатсақ оған мойымайық
себебі біз одан сабақ келесі ісімізге үлкен тәжірибе аламыз
және де аспан айналып түсіп бізді ол өлтіріп тастамайды
сондықтан әр күні қорқынышымызды жеңіп батыр болайық
және ең соңында өзімізге сенімділік қасиетін қалыптастырайық
сонымен бүгінге осы
келесі кездескенше
бұл бізде он алтыншы эпизод
бірінші айдың соңғы қорытындылаушы посты болатын
менімен бірге болғандарыңызға өте көп рахмет
пи эс мен осы подкастты бастаған кезде де қорқып мені кім тыңдар дейсің өз ойымды айтуға бүкіл әлемге жар салуға қорқамын ұяламын деп ойлаған болатынмын
алайда мен қорқынышым мен ұялу сезімімді жиып қойып осы подкастты бастап кеттім
міне бір ай да болды
соңында не болатынын нәтижесі қалай боларын уақыт өте көрсетеді деп ойлаймын
ең бастысы мен өз қорқынышымды жеңіп күн сайын сіздерге подкаст беріп жіберіп жүрмін
және сол менің кішкентай жетістігім
фейсбукта талшын нүкте ком сайтында дос болайық
ары қарай қарым қатынасымызды дамытып подкасттар әлемінде жолыққанша